මම නම් අවුල් සහගත අල්මාරියක් <hesitation> ඒ වගේ දෙයක් ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත්, ඒවා සංවිධානය කරලා කොහොමද තියාගන්නේ කියලා. මොකද අපි හැමදාම ඇඳුම් කියන එක අඳිනවා නෙ. එතකොට අල්මාරිය අරිද්දි <hesitation> පිළිවෙලට ඒක තිබ්බොත් තමා අපිටත් ඒක ගැන ආසාවක් ඇති වෙන්නේ. ලස්සන හිතට <hesitation> මනසට සුවයක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් අල්මාරියක <hesitation> ඔක්කොම ඇඳුම් <hesitation> එහෙ මෙහෙ දාල නම්, <hesitation> අපිළිවෙල වෙලා නම්, අපිට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න පුළුවන් ඇඳුම් ටික එක තැනකට අරගෙන ඒ ටික විවිධ වර්ග අනුව වෙන් කරන්න. ඒ කියන්නේ කලිසම් ද, ටී-ෂර්ට්ස් ද, <hesitation> ගවුම් ද, ඒ බ්ලවුස් ද, ඒ විදිහට වෙන් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකෙනුත් අපිට <hesitation> පහසු <hesitation> වෙලා ඉක්මනට අපිට තෝරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා නෙ ගමන් බිමන් වලට යන්න. එතකොට අපිට පාට අනුවත් ඒවා වෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි උදාහරණයකට සුදු ඇඳන් යන්න ඕන ගමනක් නම් අපිට එක ළඟ සුදු ඇඳුම් තිබ්බොත් ඒක ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට <hesitation> ඇඳුම් පාට අනුවත් ඊට පස්සේ අපිට නමලා, නමලා වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට වෙන් කර්ගත්ත ඇඳුම් අල්මාරියේ ලස්සනට අපිට පාට අනුව, ඒ ඇඳුම් වර්ග අනුව <hesitation> නමලා පිළිවෙලට තියන්න පුළුවන්. ඒක අනික නමන විදිහත් වැදගත්. මොකද <hesitation> එහෙ මෙහෙ ගැලවෙන් නැතුව ලස්සනට නීට් එකට නමලා තිබ්බොත් අපිට <hesitation> අවශ්‍ය වෙලේට ඉක්මනින් ඇඳුම් ගන්න පුළුවන්.